Bi ga̱ ɗe nong pyatyak na̱ an. ta̱ ma̱ ga̱pe nɗe ka toom pa̱ nan, ko nyii ga̱nang, muop nɗe mbek yi tong kerek ma̱ ga̱pe ma̱daas muop muarap iri ma̱ ga̱e nda muop nda na̱a̱n muop nɗeɗi mou, ma̱ ga̱fe muopleng lu muop a la̱ kek naan, muop nleng a ga̱bi naan muop ɗem ta, muop nɗe nong da̱ yi ga̱sa̱ ko yii ga̱nang, muop da̱ga̱ twen tong gap ma̱ ga̱pe daas muop muarap, muop da̱ ga̱ lee sa̱ ga̱p muop nni, bi ga̱pe bishie ma muop waar ma̱ɗem tong muen nni tong kwat bi muop, ga̱bi jap muop ho, muop zem degen man ma ko a laa wuro ba, ko ga̱ a bakwa koga̱ a krista, ko ga̱taa naan ko ga̱tok muut, ko ga̱ a ga̱nang dip muop man kek ga̱sek hok muop shin bi muop ga̱ɓet muop ga̱me, kuma a inda ga̱fe tyak na̱ nɗe nong pya ta̱, hen nɗe zem yi ɗe hen yir yi ga̱bi muop, nda̱ ma̱ ga̱pe la ga̱bi de muop, ga̱pe ɗak muop, muop ga asibiti, la ga̱da̱ muop weel ma dip weel muop ma a de kobo mou, muop tong shin ɗak hok nga̱ buk kut muop yi ga̱ ya wakaam ga̱ ga̱wa, ga̱bi muop dok nɗe nong tseet a̱en hok a kivta, a pa̱ ɗe inda ga̱pe naan tyak na̱ nɗe tong pya ta̱ hen nɗe nong zem yiɗe tong pya ta̱ hen nɗe nong zem yi ɗe hen yir yi aabi muop. La ga̱ba zakyit ma̱ ga̱pe muop maar maar muop kat ko nyii ga̱nang muop waar lee sa̱ nna̱ pa ma ga̱na̱ muop nni muem laga̱ da̱ ga̱ weel ga̱ ma ɗi muop ɓop pa̱ ga̱, muop temiko ma ma̱dem lo ga̱da̱ ga̱ weel ga̱ma ɗi muop ɓop pa̱ga̱ muop temole ga̱ muop weel ma dega̱ ɗe ko ga̱ba̱ nn, ko ker ga̱ba nni ba, a pa̱na muop nɗe tong shin yi, kuma hen nɗe zem iri ga̱sek yi ɗa naan ɗega pa̱ hon iri fallak hok yi ɗega hen yir yi ga̱bi muop zak, a inda pa̱ge hen ɓoolnaan ta̱ biga̱ pyatyak na̱ ma̱dem ga̱pe muop hoom naan muop zak puur gabi ndabi ho, ɗega bi ma kuma muop nɗe nong kat santiem yi nnie ga̱sek hok muop hoom naan muop bi muop muop wat naan nɗa̱a̱n bi ya̱ɗe muop nong shin yi hen zak hen zem a iri fallak ga̱sek hok, ga̱pe laga̱ lang biga̱ ga̱nin luut ga̱ luut naan, ga̱ ga̱shin bi nɗa̱a̱n zem, ga̱kwal ɗie ga̱mai nɗie ga̱zoom nɗa̱an zem de sa̱ntiem, ga̱nin kaleen, ga̱nin nung, mmuk ga̱pe gurum kaga̱tep tong ɓoot ga̱run ga̱ nɗa̱a̱n weel mou, ga̱me ga̱nlang nɗe muop nɗe nna ga̱ ga̱kwal ga̱ mou, ama la wa ka ga̱pe. Moup nong ruun ga̱ nɗa̱a̱n weel, naan ga̱ nɗe nong pen ga̱ yi, nnie ga̱pe naan pa̱ga̱ nung hok, nni naan ga̱nɓool ga̱ ɗe ga̱ tong ga̱shin yi, toh hen nɗe zem iri fallak ga̱sek hok yi naan ga̱pa̱ hen iri fallak ga̱sek hok Nda̱ ga̱ nda̱ ɗem de ga̱mai ta̱tei, a ɓool na̱ ta̱ nda̱ nda̱ tyakpya na̱ zakyit nda̱ iri ga̱sek hok. Naan kuma nda̱ bi ga̱ɗe tong pya tyak na̱ anita̱ ma̱ɗem, muop ga̱longuilip muop ga̱sool, sool nna̱ muop weel ga̱pe la ga̱ ga̱ weel ka̱a̱l ho, muop pa̱ga̱ muop tang ma a gurum dega ɗe muop ga̱pa̱ muop kobo hok yi ɗe muop pa̱ muop kobo hok yi, ɗe muop pa̱ muop longvilip hok yi, ama ma̱ɗem moup la kat kobo nna, muop nem bi muop, muop zem dega̱ ɗe guru, ga̱man yi ma ga̱pe muop ga̱ kobo yi ba, ko la tong ga̱n muut, muop man yit ga̱sek hok mou, muop nem bi muop, la ga̱ da̱ ko la tong ga̱n nkwan, wal a tiem tiem a yit mu a tiem ma, muop tong taba̱ pa̱ ga̱ba, ko la ga̱ kwan a tiem tiem, muop tong taɗa nashin ka ba, sool ho nɗe ɗi mmuop bi muop nda̱ jap muop. Toh hen nɗe nong ɓoolnaan yitsa pa̱ hen iri fallak ga̱sek hok, hen nɗe ɓoolnoon yi zakyit, dega̱ ɗe ga̱sa dip gurum ga̱pe hen zem kwal tuyil mou, hen zem uuang ga̱ uuang gurum mou, hen zem niang ga̱niang yit mou, ga̱nie hen zem koor mou, dip ga̱ na̱ ho, a bi ga̱pe hen zem ɗe hen shie tamou, hen nɗe nong shie mma a na ga̱na shin, pen ga̱pen gurum nɗa̱a̱n tyang kwaram, kwat ga̱kwat ka ga̱mai ga̱e muop nɗe nɗa̱a̱n weel, nda ɗem de weel ta̱tei dip a mma ta̱, kuma hen nɗe nong ɓoolna̱a̱n yi, ɗega̱ pa̱ hen iri tallak ga̱ sek go yi naan ga̱ teer tyak lang men kuma ga̱ muan nni ta̱ta̱ ga̱ gwo ɗe tong ma̱wap, mapat warang yi nyit sem a mma ta̱.